ka pāʻina lā hānau nā pāʻina like ʻole! kupu maila nā haliʻa aloha o nā wā i hauʻoli nui ai wau ka ʻohana, māua o kaʻu kāne i ka hānau ʻana o kā māua keiki a noʻonoʻo ihola au i kaʻu aʻo ʻana i nā kamaliʻi ma ka pūnana leo e hoʻopūʻiwa ʻana iā lākou me kekahi pāʻani <hesitation> a ʻai māmā momona nō paha